Tando apo dezisu 'e fagher sa mastra, unu tripagliu chi l'apo fattu pro trintasett'annos e m'est servidu meda, ca <hesitation> cando tue istas cun sos piseddos no ischis mai chi <hesitation> chi devet imparare, chie devet insegnare, ca est unu continu <hesitation> fluire de esperienzas, umanas sopratutto, quindi <hesitation> apo notadu una cosa però, sa differenzia de cando apo cominzadu a trapagliare a como, cando apo cominzadu a trapagliare apo notadu cantu fit importante sa paraula, cioè sos alunnos dipendian dai sas <hesitation> paraulas chi nois naraimus, cioè ti osservaian, cioè fit quasi unu labiale, in su sensu chi fin propriu attentos, curiosos de sa paraula. Invece poi pianu pianu apo notadu una cosa, chi sos piseddos non fin assolutamente attrattos dai sa paraula, però sopratutto dai immaggines e da suoni, da suoni a bortas meda violentos, cioè cando e sos piseddos a su silenziu, ca fatende yoga so abituada a su silenzio, issos mi naraian, ma eo mi so annoiende, eo naraio, parola annoiende, <hesitation> faghiamus su gioco libero e fit improntadu sempre sulla su sa violenza, a si mazzare, a pianghere, custu est su meu, custu est su meu, custu lu cherz'eo E poi apo notadu puru un'attera cosa, 'idio sas pessones <hesitation> sos <hesitation> sos piseddos pius fragiles in su sensu puru de cultura de familia, si attian una cosa a iscola improvvisamente custos piseddos diventaian importantes proite, ca oggetto interessaiat s'intera classe, quindi eo devio intervennere comente <hesitation> comente insegnante docente e chircare de de <hesitation> de trapagliare meda subra sas sensaziones, ch'est diffizzilissimu, ca su rapporto scuola famiglia est guasi inesistente, quindi su trapagliu chi faghio eo cun sos piseddos non fit utile proite, ca andaian a domo sos piseddos, e ite b'aian, sa televisione, su computer, totu istrumentos chi su piseddu minore como utilizzat comente <hesitation> namus comente una baby sitter <laughs> e poi una die <hesitation> apo fattu una domanda a sos piseddos, l'apo nadu, <hesitation> comente <hesitation> cando tue rientras <hesitation> dai iscola <hesitation> e ite faghes, est bessidu una cosa allucinante, meda m'an nadu, cando rientro a domo su <hesitation> mamma est abbaidende custos programmas demenziales de uomini e donne, eo restesi cioè no est possibile, un'atteru m'at nadu, no mamma pulit ed eo isto settidu in su divanu cun sas ancas pi- pijadas ca Est isciucchende su pamentu, e unu m'at nadu, no mamma est <hesitation> meda nervosa cando rientrat 'istat sempre gridende, istat sempre gridende, pro ti narrer, sos piseddos sun veramente cambiados, ma in sensu negativu, no esistit pius sa sa lentesa c'aimus nois, nois istaimus a <hesitation> nois inventaimus sos giogos, nois cuntrestaimus meda, nois istaimus meda umpare, como ch'est sa solitudine, sia in familia e sia fora, quindi <hesitation> est unu disastru. Tando, cando fio minore eo fio, propriu istaio sempre gioghende, ca proite, tando s'unica sufferenzia chi aio, chi mamma innanti 'e sas chimbe no mi no mi faghiat bessire ca bi fit mamma 'e su sole totu custas cosas chi naraian, eo non bi creio però non mi podio movere, quindi non podio 'essire, custa fit una sofferenzia, però dai sas chimbe in poi 'essiamus a fora, in meda, ca fimus, figuradi chi su sa in s'annu meu fimus ottantabattor, quindi ite numeru elevadu chi fit, tando sos giogos, eo giogaio meda cun Agnese, ca fit, e giogaimus, aimus meda, fimus, no isco si fimus intelligentes, custu non ti l'isco narrer, però faghiamus meda custo giogos tipu giochi senza frontiere, tando leaimus un'istagnale Dash, de su detersivu 'e sa lavatrice E quindi cheriamus pratigamente gareggiare, creaimus sos giogos nois e b'aiat competizione, b'aiat punteggiu b'aiat 'e totu, e quindi nos divertiamus meda. Un'atteru giogu chi faghiamus meda fit, sa cosa pius bella fit, dai chenadu, cioè dai chenadu no bi fit s'istress de como de preparare, nois giogaimus meda, a mamma dai chenaimus, però 'essiamus totu, non solu sos piseddos, eo m'ammento zietta, nonna, <hesitation> Tonello, Paolo, totu zente chi istaian accurzu a nois, oltre che parentes, giogaimus meda, quindi dai chenadu bi fit, ah poi 'eniat Rosita, dai chenadu ite faghiamus, aimus istaimus però dai <hesitation> sempre currende, sempre currende e inventaimus unu muntone de giogos, tando, aimus su brucio, su brucio chi, cudda olta so andada a Citta Mercato e su matessi giogu l'apo idu in terra, apo nadu no, no est possibile, quindi fit unu giogu chi deviamus brincare cun <hesitation> cun s'anca <hesitation> e bi fin sos numeros, bi fit su brucio, poi faghiamus meda <hesitation> tiro cun sa corda ca <hesitation> giogaimus meda cun sa corda, quindi bi fit meda motricidade, giogaimus ma E poi notaio una cosa, chi aimus meda resistenza, a cua cua, si cuaiat unu e poi, eo m'ammento sempre chi accurzu a domo bi fit unu, unu personazu, chi si naraiat cavallo pazzo, li unu pagu birbante Antoneddu, e custu pratigamente m'ammento chi 'onzi tantu nos brigaiat, ca ei sezis isvilidos, eo mi devo corcare, sezis innaentosas, però nois fimus criaduras, non l'abbaidaimus, naraimus, oi cantu est maccu, e sighia sighiamus a giogare, poi eo m'ammento verso mesanotte, tando nos deviamus corcare, e quindi su giogu finiat, però eo <hesitation> aio notadu una cosa, chi sos sos genitores nostros fin rilassados, no sun che como totu istressados comente <hesitation> quindi <hesitation> fin tranquillos issos e fimus tranquillos nois puru, quindi giogaimus meda meda meda meda, si capitat giogo co- como puru